फ्रेंच संस्कृते कला खां फॅशन इतिहास हाचे खातीर नामनेक पावलां। फ्रांसातले लोक्क कुटुंब शिष्टताय आनी सृजनशीलता हाका महत्व दितांव। रुचीक जेवण, आयफेल टॉवर सारकिल्ल्या सोबीत स्थलचिन्हखातीर हो देश फामद आसा। फ्रांसातले जायत उत्सव मनयतांत आनी ताका आपल्य आनी ताका आपल्य भाषेचो आनी परंपरेचो बरोच अभिमान आसा।